Qiyinchiliksiz haqiqiy baxtga erishish mumkin deb o'ylamayman. Chunki har bir baxtni ortida qiyinchilik bo'lishi kerak. Va bu qiyinchiliksiz biz baxtni his qilaolmaymiz. Hamma vaqt go'zal baxt ortida sabe va qiyinchilik turadi.